Alayị waam mụ wẹẹgọ tọm mụ ọtụkọn rẹgragwa na kan wẹẹgọ, atụnọn waị kan wẹẹga ka mụwaị kị yaaj kokori kan ka wẹẹgọ nan tị tọm mụ nam mụ ọtụkọn rẹgragwa, ụmmọ ɗa? mọga kan ka, wẹẹgoị lamọlgọ kị yaaj tẹị yaabẹ ukmo ɗa? kị yaaj tẹị yaabẹ nagịn wayẹ kị wẹẹn la koɓo mọ ka wo yaan onu rag rag yaan onu rag rag tụr ịkọ nam ka wẹẹ ka ga kaị kaga kwanan ka yaa ịrin waam lamọlgo jẹ yaajị gan ya ga nda ya yaan anụk rag rag wai ti ka to ka yaan sẹbị kaga kaị mankọ ma ka yaan ga nangụm ka wẹẹnụm ka ya ga rag rag waị. Ka wẹẹd wayiṇ jom ka yaan waị irin ma lamolgọ jẹ kana yak pa'apẹ ka mbẹẹndanyị to kakọtọn yaaj lisapi ka ɗonụd pịdị ka ga ɗam mọ ka wẹẹd wayị njọ nam ka yaanụ ịkọ yaan rag rag, kana yaan ga maụkọ ụk ma mụjịjẹ. Mọ, ka wargaị ka kọtụn wẹẹj la koɓo kagị la lịyẹ, ka gị wẹla loɓo ka gị lalịyẹ, ka ga kai. ɓari ka yak ka irin rag rag waam kagị wẹẹjị lamọlgọ gị yaaj ganda mankọ kuma ka ganadam to ɓeri ka yaakka rag rag yaaj waị to ka wẹla koɓo ka ad kagan tollẹ pọ landgọ ka wẹẹd la koɓo ka watụ tọllẹ pọ landgọ. Ka ɓaadẹ tọllị pụụdụm ma sọọrụn ka yaan wẹẹjị mọ la tịdẹ ka yaan wẹẹjị ka yaag wẹẹjịn la koɓon ɓaan jẹ ka yaan adgị ka warẹ yaan wẹẹjị kaga paajẹ mọlgọm baanjẹ paajẹ naka? ai paajị kalọsịn nam kada kọt yaaj irin waam paaj ganda. Ɗam paajẹ ka tọtụn naka? mọ ka mọlgọị lọsịn nam yị atụg rag rag tụr ịkọ nam ka yaan ga wai irin manni mo yaan nẹẹj ga ka to mọg at waajẹ gị kayị ọtụg nam ka warẹ gịrụn ịkọ ma ka ad kan ka la koɓo ka atụ ka watụ ọnị monga kwapọ ọngị ware ịlltụg lawaam ɓaanjẹ ka nụ ɗọl ma mọ ọtụk yaabị ɗọk ka wak pịd mẹịjị, mo monga watụ ka mẹẹ, ka la waa yaa ka watụ yaan wẹẹị la koɓon ka la ya, kan la sẹẹlụdgọị ka watụ wayị mọ waamọ tụr ịkọị yaan warọ mọ kọ yaan nẹẹ ka ga to paaị ọbjụ ju aị ka pai ɗaayị. Ọtụkkọ rag rag, tụrụk ịkọ ọtụkọn rag rag yaaj waam ka yaan gandam ka gị la ịlụkọn. Kagị la ịlọkọn, kagị laịlụkọn. Mọ, ka yaan kọtụm la yaajị, ka yaan kọtụn yaajị kayaan nẹẹj nam ga ọbjụ ọtụkkọ saan kịpọkị nam koɗa ga atụm ọksẹla ọbjụjẹ ɗam adụkọ sịịn pị'ịm saidai ọtụk kọlak nam mẹrgẹm ka saan kịpọki ka yaaj wụtẹnụm ka yam ka wẹẹm ka wọkụn wọkịgọ nam ko muu la kịgọ kẹpa ka wargọị ka yaan pọdụk ka layaabị tẹi̱yẹ, ka warẹ tẹpụrdtụ waịjị ndam ka ịyẹ ka watụ yaan wakọ ka warẹ partọn ɗẹn, ɗen ka watụ ladọlị kayaan kan kan wẹn lẹlẹ ka ikọ amma kan ka wẹgọị lamọlgọ ga wa kagị sẹbị ka ɗụmụk ka nẹẹjị ka gaa ɓari ka yak ka rag rag nam kaga ɓeri ka yak ka mankọm to ɗọk ɗam ka yaaj gaa tụr ịgum kuma ka yaj ga nam ka lọk ka wẹẹ nam ka saa ki poki gaa Yaaz waam mankọm kan lọsịn nam kaɗị g yaaz ka gị sịkọ pịị pịdẹị ka gị sịkọ pịị pịdẹị amma kan ka lọkọ nam ka yak rag rag ka saan kị pọkị to ka wẹẹ lamọlgọ gị yaaz waa kanụ yaazị wụdọ ka yaan nẹẹzị ka ga kaị kai ka ga pẹẹm ka ga sịdam ka yaan nẹẹ paaga pẹẹmọ to pẹẹmọ wọkkọ ga sịdam jẹ pẹẹmọ mankọ ma ka lọsịn nam ka ga sọ mankọ lakịụ, mo, ka warẹ ka ga pẹẹmọ am wọkkọ ga sịdam, kanụ sịdam salan ɗọm mo ga warẹ ka ọtụkọ kan ọtụkọn da paka ka wargọị ka warẹ tịr pịdị, ma tịrtụk pịdị ka wargọị ka warẹ sọọrọn ka warẹ arẹ ka warẹ sọọrọn ɗọmị mọ la kọrgị pọtụ ka par la dẹn ka warẹ pụgnụ pịdẹị mọ la kọrgị pọtụ ka yaan kọtụn mẹrgẹ ka gị pọdụk ka waamọ wụdọ ka gị warẹ sẹẹbụttọn kọrgị ka sẹẹbụt tụ kọɗị ya ka ịltụkọ ka wẹẹdụg mana maga wẹẹdụk mana mọ ka watụ ka watụ ɓarụkọn par waam ka pọ yaazị, ka gị yaan waam ka wẹẹm, mụm gaayị wẹẹdọ wẹẹd kị waam ka yaazị, mamnị ma yaan wẹẹz rag rag nam yị wẹẹn rag rag takịn tị tọmgọ yaan nẹẹzị ga to ɓari Sakị pọkị gaa man kọ ma ka yaazị kan wụd wụd sịịr kan kan wakọ wụd sịịr ka watụ ka ar pịdẹị ka ar pịdẹị ka ar pịdẹị mọ ka wargọị ka wa par pịdịm gaa ọbọk sịịrị ka parụt pịdịm ga ọbọk sịrị ka wargọị kaa watụ lambụpẹ ta pịdịm ɓaan ka arụṇọn sịrụm ɓaanzẹ mọnga kwapọ lambụpị mọ ka gị wakọ ka gị sẹbdụ ka gị wakọ kagị sẹbdụ maa sọọrụn sịrị aịyattụ ka sịrị ayụtna ka yaan wakọ kayaan ɓarụkọ pọ kọrgụm da agị sịrị ɓaadẹ ayọ gị aịdụn gaa kọrọk da ayị mọ sọọrụn ka yaan par kan nam ka yẹl ɗụkanza da agị ka yaan par ɗụkanzaị kaa ka warẹ yẹllụ da agị mọ ka yẹllụt da agị kaya wẹ ɗụkọ ka watụ ɓarụkọn yaaz kandam wẹẹnụm ka gị yaaz kanɗam ka weenu ka gi yaaz nam ka gaa ka lịịn wamọ wụdgọ da yaya mọ mụm ma ịllụn <hesitation> sọk hankaligo nẹm hankaligo yaan kwandu ɗam kaaɗamu kaa wamọ ma mụm mọ kẹkọ yaan lịttọ ị mankọ ka gịị saan kị pọkị ga yaaz.